احدث مغامرة او اخر شي سويته حسيته بيه شوية مغامرة رحنا على جبل كورك وبوكتها صعدنا بالتلفريك وجان الهوى حيل قوي ودتمطر ونزل ثلج فيعني بوكته احساس انه الادريالين صعد فول